Jue ëch wi'inpywëp uk porque yë uk mjamyëd adam yë oy myajatyë yë myat nëxan, kap yë kyubëyikëp padyë ëch yë ëch wi'inpywëb.